Cosan awará mak ţí bañaan, cosan kaţurun ñaan pëmee ţí nampëni ţí. Surëtú jamano <noise> dí njá círink ndank, cosan awará mak. Ñaan o ñaan kapëmee ţí nampëni ţí, unkáwun cosan awará mak. Ndank bañaan duka cí kaneem. Mëwín bababú peelani njá uforësa pasëk bëncí kawáap njá cosan bëkël, karu bampeelan njá uforësa. Njá kak, njá ka kampímban bëkël kak cosan njá, njá kaka kabut uforësa. Urasa o rasa ká bunjá bunká píban cosan bukël. Pëmpíban cosan pun kanţú bañaan pëmee ţí bampëni ţí. Mee ţí mëmpëni ţí këyëlan pëyandar dí umundu pasëk mëmeeţ bá ţí mëmpëni ţí rek këneem. Dí cosan ndank, uncí mënten ţí inim yí bañaan aruka awíţaran dul bëncí kandoon dul. Uncak ineej andoo ci ayineeman me ndank iko duka witara ndank ñaan duka mee ndank ko uciwi ineej.